Andeha hiasa izan̈y zah, raha hoentiko vôlalohan̈y aloha telefônina nakà, aveo saky nakà na saky nakà ao ndraindraiky misy vôla raha jiàby ilaiko ampiasan̈a an̈y de andesiko jiàby oe.